मोर पड़ोसी हर पागल हे मोला तो नि अंदाजा लगे रहीस लेकिन अगर तोला पता रहीस। तो तय का करे गए रहे ओकर पास अगर ओला दिक्कत है तो मैं खुद ओकर इलाज करवाही आऊ नि तो तोला भी बताओ देख मोर जग बहुत काम हे मोला मत परेशान कर।